Refrigerator khe kaisa chamung nwgmung manwui rok no telkar khlaijaknai machine. O machine o mai mui mangso toktwui mwkhwtwng bwthai dudh tei nwngjaknai manwui rok no kwbangma jora ni bagwui tonwui mano. O machine ni kaam wngkha chamung ni kutung no fatar o kariwui bisingo telkar khai taninani. O kaam no khlaina bagwui o machine no evaporator condenser refrigerant tei valve rok tongo. Phiaba o machine chalokna bagwui pohor ma tongnai tei tonjak manwui rok no saltham salbrui ni bisingo chana nangnai. Wngya khe manwui ni kwthar kwmai thangnai.